Raha amin'ny <hesitation> anaty zao ley, maromaro raha mitranga anatin'ala zao, voalohany moa raha hamaky ala tsy maintsy mitondra meso moa zany anao hana- h <hesitation> hanavahanao lalanao, mitondra <hesitation> mitondra torche, de mitondra tente i mba hatorina.